Ngaye mwene nangaye omuntu hepopi otshili, ndele ondi hole omuntu ho popi otshili, ngweena otshili, ohandi lesha ombiimbeli, ondoole omuntu ngu hatila kalunga, ondoole omuntu ngu ena esimaneko lyaakuluntu, ondoole wo omuntu ngoka ena uuntu womuntu, omuntu ta vulu okuzala meengaku dhamukwawo kutya, mukwetu ngele okuna uudhigu wontumba, ngeno okwali ongaye ngeno otandi kala ngiini, omuntu ena esimaneko lya yakwawo, kashishi ike kutya shaashi ngaye omukuluntu kuhe, itandi vulu okumukunda tango, omuntu mum'kunda ike, ongweye wemu mona tango nenge ongiini, omuntu mum'kunda, ondi hole natango omuntu, omuntu ngwiya ha vulu kukwathela omuntu eli muudhigu, itaka popya kumukwawo kutya aye, ondemu kwathela natshike tshike ndee mpaka. payife okwa ninga ngiini nongiini, kwathela ike omuntu nomutima gwamanguluka, nomutima gwaandjuka, ino kwathela shaashi waala wu monikeko kutya oho kwathele, kwathela ike nomutima gwaandjuka, ondi hole natango omuntu ngwiya ha tila kalunga, hohi kongeleka mosoondaha, ngweye to galikana kalunga kohe, wumu pandule iinima ekuningila, naambyoka ineku ningila wo, ngweye to galikana wo eku kwathe mokukalamwenyo kohe akushe, ondoole wo kuume ngoka ha vulu kuuvakouudhigu wandje, kashishi ike kuume ngwiya kutya nge ondati nena itehi komanwino Nena okwa handu kilandje, aye keshi kuume gotshili ngo, ondoole kuume ngwiya kutya ngaye ihenu ombiila, ngweye mukwetu ngele otonu ombiila, ngaye otshili aye molwa a na b, ondi hole omuntu ngwiya ha- hati kutya nena natu ningeni shi, hatu ipe ngaa omayele, aantu taya pendje omayele, aantu mboka ondiya hole mbo, ngaye noho ondi hole omuntu ngwiya ehole onkalamwenyo, onkalamwenyo shi ike hilipo, wu hole iinamwenyo, ino pumbwa ike oku kala wuli mpoka ndele otshinamwenyo wetshi dhengele, wetshi gandele katshina ike naashi tshaninga owala ike ngeno owetshi dhenga, kuna ike kutya otshinamwenyo otsheku ninga tshike maala owaala ike ngeno owetshi dhenga, aye ngaye ondi hole omuntu ngwee hole iinamwenyo, ehole onkaalamwenyo, <souns> ondi hole wo omuntu ena etilo kalunga ndoka ondeli popya nale, ondi hole wo omuntu ngwiyaka ena uuntu womuntu, omuntu ta vulu kutya mukwetu, natu ninge itale ngino shaashi omuntu ngwiyaka kena sha sho tazala, ngeno ongweye kwali wuna shi tozala ngeno oto ningi ngiini, natu talepo itale edhilaadhilo limwe tali vulu okutunga, ondoole wo omuntu ena olukeno, omuntu hasi olukeno, nanditye nande okuli pooma opuna nande otshituthi tsholuhodhi, sa olukeno lwamukweni kutya, mukwetu okuli muudhigu, kuume kandje nenge Nenge m'tshiinda, tulonga, tu longekidhenipo otshimaliwa tshontumba tumu kwatheleni, opo ngaano uuve ohole ndjiya ka tse tu mweete ngaa paantu kutya eeye, aantu oyeku hole na uuna wuli muudhigu owa pumbwa oku kala to kwathelathana, ngano ondi hole omuntu ena uukwatya wuli nga, omuntu kandi hole, ino kala hopipi aantu. kandi hole omuntu ha popi aantu, nangaye ihandi popi aantu, ashike omuntu ngoka ha popi aantu akandimu hole otshili aye, omuntu kala ngaa, kala ngaa <hesitation> waninga tshike, kala ngaa iho popi aantu, omuntu otomu popile tshike ano, omuntu thimbo limwe kena shi eku ninga ndele oto pipi ike, aaye, aantu mba ndihole omba haya yanda oku popya aantu.